Kolosaigna agny Sina, Chine alôha de chinois mipetraka akagny. Zare de fatra-pagnaza ny kolosaignan'ny zareo an de mivavaka amin'igny sary olona igny hoe Bouddhisme. De zare koà, kolosaignan'ny zare koà de miaigna amin'ny kolosaigna taloà ela be, ndridra gnatin'izany a amin'ny famboliana vary, agnatin'izany koà amin'ny finanagna karazagna tanitany karaha io zany hoaninzare, mahasalama anjareo.